Oli sundoli gulobum goni gufojiir na uloob to; do gulobum gaamé gufojiir anusaan numiré to sindoli nacilé gulobum gaamé gufojiir nak aloob go gagu ganja uloob to mé nujamoor.